Mȧŋ naŋ gàŋ, maŋ kpamò, maŋ nyòògoò, maŋ gbàlà tùwa, e sie, yaà e e e, sie, maŋ kpamò maŋ gbàlà tùwa, maŋ nyòògoò, yèè wo yiliì, wo yilì ɓòù, yèè wo tɔɔ, maŋ nɛ̀ŋ maŋ miiŋ yaȧ maŋ maŋ dɔ̀nkɔɔ, màŋ jùà.